Enang rais uwa ana temeng, waitoko uwa ammo temeng, te koina mmeng wes- eaii we ela koi mege eai eng te waito wetubeai. Wetubela waito wetubeia. <noise> Wetubela waito wetubela koina ulu balako latee oga rais ninangko nau peket, te sospenko kolle eai. Sospenko kole ela, <noise> sospenko kole ela buu ko ela nigipeai taba awa molapema kapetaka kenamekai molapema, <hesitation> nigipela te bun lakoweai. Eng lakowela <hesitation> lako ela napo, napo buu koela napo make eaii. Make ela, <noise> make eai enan oh, maka ubii awagapta tee buu- ko rais go, enanbela napo owa owela o, rais te labo alie napo te buu te make otalalawai te rais enang bali labo ali no. Tee maake enang bela napo te buu te labo ko ela <hesitation> waitoko Kole eai tee te sospengko uwa emma, eng ninna tee rais tego konne ko nngo te mmen ninamo te kone enang moo, mengmeke, tee moo ninna isketa, isketa tabeng, eng te moo ninangko ninamo toko eainang koinuai. Koinula tego mogo te kone tagibela, teng ogate lung nai mo ela kapatako te enang rais basket ai temmo rais temmo koneko nna tee, te gaweai tee konee gawele eng ta amai saa ela inobela te a' teke agegata <hesitation> enangoi te enang rais te spunie toka tokaweai kuuno. Toka toka wela, kole eai eng <hesitation> tee enang kone konna rais ninangko buu ko nai tang boilieai, ninang ko moi, moi enang beai nukunai, giris eai te moo ikipela te moo mimbela enang, te sospengko kuuno kole ela te rais, basket te kuuno enang boiboili alako lulubeai tee rais basket. Enang meng isi uko te saeai, <noise> tee rais tewa uma ammo eng ninna kamako te rais uwa enna, <hesitation> kamako buu meng kole ela <hesitation> waito, waito lowena gawela te waitoko tee kamma te waitoko kolle eai, waito kole eainang kole eainang tekee boili alako leko awa talipei oh eng boi- boiliala. Tee rais te lakoweai, rais la lako eainang teka owei o ninangko enang welowelo, welowelo ke welowelo eitoko ino ino beitoko <hesitation> enang balawai, tea buu nagapela wai. Eng awa oweai, owa oweko oh isi isi ii te waito kiokio peai.